Gne kolosaine gn'États-Unis io zany dako metimety avao koa izy io satria indreo vola, izay e tena mibahagny io ze raha ahitagny vola io da hainy aby io, kibakibaroa a sopo kararaky aby io hitany aby io ze hahazahoany vola avao gn'anazy, lafa afaky ahitagny a raha anao da namany fa lefa ohatry ka hoe à ity hitaritariky ana hipetrapetraky avao da efa hialany, izay gn'itako tena mahasara andreo io, mahay mitady vola.